Min ɗo emi jannga defte feere feere. To nduuɓu go(one), mi janngi defte bana kanje nogas (twenty). daga mi wari duniyaru mi janngi defte kewtai bana temeɗɗe tati yago temeɗɗe nayi (three to four hundred).